Ntha ntha ntha sintha tixin nthala yala thunduxi xraja ni pero kjila como nthaji thi ntha tsinda thi nthamina yala ya ntha chaa nchjinja thunduxi xra kja niro pero ana cha thunda na thi ntha ndu ninu ntha thunduxi xraja thi ixi thindi ndixin xin. <laughs>